E woodi ñaaminda ɗuɗɗum, ɓeyday ɗum ñaamugo hoore e jogitaaki kujeeji to hoore neɗɗo. Arannde e woodi liƴƴi, e woodi kala liƴƴi ɗi taa ñaama ɗi a wattaaka e jutuki. Ɓaawo maajum e woodi nudes ɗum ɗum ñaamataa.